Esie isolo yindaria ni injukha. Injukha nichiluthi, mpaka <hesitation> yakikishie mbu ndiire, khembulukhe. Shichira injukha nikhuluma, ilakhurekhera vufwisi, olaluala. Injukha inyala khuluma thingokho, ilumanga thingombe, ilume vana, kho sinishindi shilai tawe. Sinishindi shia khwikhala nashio mungo ta. Nichiluthi ngenyanga wire.